Man gèd a mbèzl nyè sa èhn mvai bèzl ntè gèd kumba sa mprèk ntègai ègadta mva ndzèkai nyèm mvogwa nyèm mvogw nlow'nlum nsula man ntè ga gyèkaka nyèm mvogwan nlow'nlum nsula sa <hesitation> ai ga nkèpa pa èhn sin nasa tasl man npèy mvagwa va masa agi ntur ntur ntur ntura ntu ntutqwal sa ba ada nhuda va nkashkat gèd ba slègèd mana ègsa man ngèd kumb su ba agahav nkashkata dai mindi ai shkèuda man mwushar gè nkèn sa manakwa azun dè kwa agahava man ntè bazl ntè gèd sa èhash mèdzaf ngulumn nass ma.